Fete koh manda nii ɓeɗun heɓaɗun ha nder leddi koh ha nder ka'e. Ta'a heɓe sai una, sheɗa ndenboo sai kaɓɓa ha leeda